Ho'nré nando iin ho'nré yuandó té yanikuentó kotandó <hesitation> endó adeni'ía, té nakenró naketevanndó noni nanikué tedakendó'a <hesitation> kú naní <hesitation> niká ta <hesitation> ho'nré natatan'nró xhité takindito xhíi te ho'nré ná na xhiko xhiko xhilo'a té nriuté, arnika naketenró noni na ni kué, cuenta javajá ajan yi'o yo'o <hesitation> ho'nré nrejá ná tiño'oá kivi tachí té, <hesitation> tate yo'o taxhíí né'e né taño'ó hó aja ñá ñavaxhi ni taxhii té ñakojá, danikoeká xhí nandoté na- da nandó naketevandoté na- na. <hesitation>